Patsone kes tetasu nu pa an o kain taba vi nor popoka nor o vuapako, eng tsa rova voere. Verene sovan verene nas. Verene tsiako upas koraka kene an an. O taba nor popoka nor. Naba kakavo to popoka nor o rais keara tavanu to popoka nora o voapako. Ge ogeno kuso. Patsan kes vageve nom ar popoka voa peor po te tava pior anaba kakavo. Peara komana naba babon, pa tsara kes poka nor o kain taba buanavi. Vara poka agena koso ge. Ge eno voapakoi voa tsara vageve kas rova o tetova pior. Ka ar buanavi tsan kes vore sopo tova peara komama. Oria tsa kita nata peara rova. Pene vati pe amamoto, sovanene koma vavu kai nu pa nor sese voa nor ane. Ean tsa kes poka kain ar voan vene kor nata voaer veni. Tsi kain ar voavene nor kes va iso kah nor ane nor kes vasogo ka nor ane. Pean tsa poka kain ar voan vene, gena kuso. Geo voapako, kor kita nata sopo panara popoka voanora po tova en vanu sovo tana buanavi nor vo vore tsuk nor. potana peara en vanu torara tovovore tsu nor ar buanavi kora. Nor u nor, a naba kakavo to kita an tsi nor buanavi kora nor u nor. A naba kakavo to kita an tsi nor o tara buanavi ve hi tovatasu rovana ar vati. Neng kes vore tsuk nu. Pana sivi vui nau voama pene kain ar buanavi to onoto ena pa vat vuts a uts pa ar nan kita onot onom atsiako. <noise>